أحب أكون ممثل مشهور، أحس أن التمثيل يخليني أعيش تجارب مختلفة وأدخل في شخصيات متنوعة، إذا كنت ممثل أجدر أشارك الناس مشاعرهم وأفكارهم من خلال الفن، كمان الشهرة تعني أن عندي فرصة للتأثير على المجتمع والمشاركة في جضايا مهمة، وهذا شيء أعتبره شخصياً مهم.